بين نكون زعما طفل و لا طفله الوحيده و لا يكون عندي عشرين أخ و أخت، نفضل نكون طفله الوحيده، على خاطرش كاين مشاكل أقل، غيره أقل، مشاكل أقل، <hesitation> كيما يقولو تهنى الراس من حكه لراس نكون وحدي خير صحا؟